Ny mombamomba ny karatra na carte bancaire io, le karazana raha hely zany izy atsofotro anatin'ny fitaovana na appareil araiky afaka anintonana vôla.